<noise> aku ngoeng keta hang mi agu hang rugha. Ai mi agu ruha ho toe manga ribet keta pande'n. Aku eme pande mi agu pande ruha, olo ngo weli di le kios mi can agu ruha can. Kole le mai kios aku gah aku pande mi ho agu rugha aku neteng leso hang mi agu hang rugha eme kole kampus, ai hitu ke ata emong te pande ne. Mi ho harga'n ne ga ca tiga ribu, ruha ho ga hua sebu lima ratus. Hitu ke ata mura'n ne bagi aku'n ne. <noise>